إذا كنت طاهٍ في مسابقة طهي، نحب نقدم طبق "الكسكسي باللحم والخضار". نعتبره طبق تقليدي ويعكس ثقافتنا. نحب نضيف لمسة خاصة بالبهارات ونقدمها بطريقة جذابة. المكونات الطازجة والطهي الجيد هوما سر النجاح. نحب نشارك قصتي مع الطبق ونشجع الحكام على تجربته.